Toh hansi ɲga nda maje wo, haŋkaŋ se bor ga hansi gisi ka fayda maje, hansi da ni na gisi wundi ra da a go wundi ra, baikulu kaŋ na cee taamu ka wundi ra, a ga nama. Da nama mo, ni ga bay haŋkaŋ maga se no a nama. Kuma da ni ga koy saaji no, a go ni banda ba hamize no ni tunandi, ni di a ga hin ka di ni se, ɲga se no a bisa maje zama ay man di haŋkaŋ no maje ga te mo wundi ra, a sinda haŋkaŋ a ga ba ka kwasaray ni se. Amma hansi da go wundi ra, za barfo ka, da cee yaw no, da kwaara ize no, zaa a ma yooje, no a ga haamay ka tun, ni di mo doole ma tun ka guna wundo ra ka di haŋkaŋ no ka furo ka, zaakaŋ ni bay day a si ya nama yaamo. Zaa a nama no, ɲga wo kaŋ a di hay'fo a ma ga se no a ga nama a ga, don barfo ma bay. Ni di mo, a ga hin ka wundi batu kala day da ni si hin ka tun kay. Amma za a si haŋkaŋ ka wundo ra no a ga nama don ifo se, don i ma bay haŋkaŋ ka wundo ra ni di mo, za a di hay'fo jitta wa ka'ka bisa no, a ga bay day kaŋ wundo ra no a ka a ga nama don wundo boray ma tun kay ka di haŋkaŋ no. Da ni koy saaji mo da ni go da, baa hamize no ni tunandi, a ga hin ka di ni se nin da go care banda.